Pues ät ntzäkpa't salsa koya'jiknhtumä, tzapas koyaji'knhtumä y cebolla y culanto y este y usyäk kyana y est tiyä eyapäke' y topyapä niwij.